veggjöld á stofnbrautum eiga að skila um sextíu milljörðum til samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu næstu fimmtán ár Sundabraut er ekki inni í myndinni hjá ríki og borg indversk

vilja reisa gagnaver á Íslandi segir forseti Indlands viljayfirlýsing um aukna

þjóðanna var undirrituð í morgun tvö slys hafa orðið í hringtorgum á Vesturlandsvegi í og við Mosfellsbæ sem talið er að

megi rekja til efna í malbikinu vegagerðin veit af vandamálinu en ætlar ekki að gera úrbætur á næstunni verktakar eru byrjaðir að fjarlægja það sem eftir er af þaulsetnum vinnubúðum á Reyðarfirði þær voru byggðar þegar álverið var reist stóðu tómar í tólf ár en hafa selst vel í sumar

gott kvöld veggjöld verða tekin upp á helstu stofnæðum höfuðborgarsvæðisins til að fjármagna samgönguframkvæmdir þar á meðal borgarlínu ríkið mun selja land að Keldum til að fjármagna framkvæmdirnar Sigurður Ingi Jóhannsson

ásamt fulltrúa Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu framtíðarsýn ríkis og sveitarfélaga um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu í morgun fundinn sátu kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna efni fundarins hefur ekki verið gert opinbert en samkvæmt heimildum fréttastofu verða um hundrað tuttugu og fimm milljarðar króna settir í hinar ýmsu framkvæmdir fram til ársins tvö þúsund þrjátíu og þrjú þar vegur þyngst borgarlína sem áætlað er að kosti sjötíu

milljarða króna framkvæmdir við fyrstu áfanga hennar hefjast árið tvö þúsund tuttugu og eitt og eru það leiðirnar frá Hlemmi upp í Ártún annars vegar og Hamraborg hins vegar borgarlína verður svo lögð í áföngum fram til ársins tvö þúsund þrjátíu og þrjú af öðrum framkvæmdum má nefna gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem eiga að hefjast tvö þúsund tuttugu og eitt en útfærslan liggur ekki fyrir byrjað verður að setja Miklubraut í stokk árið tvö þúsund tuttugu og tvö og þá er áætlað að hluti Sæbrautar fari einnig í stokk ekki er minnst á Sundabraut í kynningunni en á fundinum kom fram að ekki verði farið í þá framkvæmd nema að um einkaframkvæmd verði að ræða tæplega helmingur eða um sextíu milljarðar króna verður fjármagnaður með veggjöldum á helstu stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins á umræddu tímabili eru hugmyndir um að gjöldin verði á bilinu tvö til sex hundruð krónur fyrir hverja ferð þau verði hæst

á háannatíma en lægri á öðrum tímum sólarhrings sveitarfélögin leggja til fimmtán milljarða króna og ríkið rest um það bil fimmtíu milljarða munu ríkið og sveitarfélögin stofna sérstakt félag utan um framkvæmdirnar og mun félagið hafa lántökuheimildir fimmtán milljarðar af framlagi ríkisins munu koma af sölu Keldna sem renna inn í umrætt félag ef minna en fimmtán milljarðar fást fyrir landið mun ríkið bæta það sem upp á vantar loks verða um sjö

milljarðar króna settir í að bæta ljósastýringu á umferðarljósum uppbygginu hjóla og göngustíga undirgöng og göngubrýr Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld og venju samkvæmt verða umræður um hana sem standa til klukkan tíu Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi er eitthvað vitað hvort forsætisráðherra boðar ný tíðindi

í kvöld er sá þingmaður sem

langmesta þingreynslu Steingrímur j Sigfússon forseti Alþingis Steingrímur hver telur þú að verði hitamálin á Alþingi í

vetur

að þær hafi jákvæð áhrif á

forsætisráðherra Ísraels um að innlima hluta vesturbakka Jórdanar hafa verið gagnrýndar

víða sumir segja að þær geri út af við allar friðarumleitanir milli Ísraels og Palestínu ef af verður í gærkvöld lýsti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels því yfir að hann ætlaði að innlima hluta vesturbakka Jórdanar í Ísrael færi hann með sigur af hólmi í þingkosningum í landinu í næstu viku fyrirætlanir hans hafa víða fallið í grýttan jarðveg utanríkisráðherrar Arababandalagsins hafa sömuleiðis fordæmt yfirlýsingu og palestínskir ráðamenn segja að verði áformin að veruleika geri þau að engu friðarumleitanir milli Ísraela og Palestínumanna

þingkosninga sautjánda september í annað sinn á þessu ári síðustu kosningar voru í apríl en Netanyahu tókst ekki að mynda ríkisstjórn og í stað þess að láta öðrum eftir umboðið setti hann fram tillögu um að leysa upp þingið og boða til kosninga á ný vandi þeirra sem nota heilbrigðisþjónustu Frú Ragnheiðar hefur aukist því fólkið hefur verið svo lengi heimilislaust heimilislausum sem þangað leita hefur fjölgað frá því í fyrra verkefnið Frú Ragnheiður sem sett var á laggirnar af Rauða krossi Íslands fyrir tíu árum býður skaðaminnkandi aðstoð í formi heilbrigðis og

bíll frú Ragnheiðar ekur um höfuðborgarsvæðið sex kvöld í viku aðsóknin í ár er svipuð og í fyrra þrjú þúsund níu hundruð heimsóknir og fjögur hundruð fimmtíu og fimm notendur það sem við sjáum kannski öðru vísi núna í ár

að það eru fleiri konur að leita til okkar

fleiri einstaklingar í yngsta aldurshópnum átján til tuttugu og tveggja ára vandinn

hjá þeim sem leita til okkar aukist og það er aðallega vegna þess að meirihluti hópsins hefur verið mjög lengi heimilislaus og þegar að fólk er heimilislaust þá eykst allur þeirra vandi til muna þannig að líkamleg heilsa þeirra og andlegt og geðrænt

ástand hefur versnað mikið er það tilfinningin þín núna að það séu fleiri heimilislausir heldur en í fyrra já það er svona okkar tilfinning í Frú Ragnheiði að það séu fleiri að glíma við heimilisleysi í ár heldur en síðasta ár almenni leigumarkaðurinn sé erfiður og skortur sé á félagslegu húsnæði mestur er vandinn segir

hjá yngsta fólkinu og því sem er í virkri neyslu svo þurfi hin sveitarfélögin að fara að huga að fólki í virkri neyslu

eru nágrannasveitarfélög Reykjavíkur að draga lappirnar já ég held

hægt að segja það sem svo þar sem fjöldi tónlistarmanna kemur fram Loftur var útigangsmaður og hefði orðið fertugur í dag hann lést fyrir átta árum markmið sjóðsins er að bæta hag

berjast fyrir réttindum þeirra Indverjar hafa áhuga á að reisa gagnaver á Íslandi og eru áhugasamir um samvinnu við Íslendinga um vindorkuver þetta kom fram í máli forseta Indlands á

viðskiptaþingi Íslensk indverska opinberri heimsókn forsetans lauk í dag

sem forseti Íslands og forseti Indlands sóttu var haldið til að ræða sóknarfæri í viðskiptum íslenskra og indverskra fyrirtækja fulltrúar um þrjátíu indverskra fyrirtækja voru þar auk fjölda íslenskra forseti Indlands sagði að þjóðirnar ættu ekki að láta mikla fjarlægð sín á milli aftra sér frá viðskiptum til dæmis í upplýsingatækni á þinginu voru viljayfirlýsingar Félags atvinnurekenda Samtaka iðnaðarins og systursamtaka þeirra á Indlandi staðfestar um aukna

ríkjanna að að þessu loknu héldu forsetahjónin bæði þau íslensku og indversku til Þingvalla þar

leiddi þau í allan sannleik um sögu staðarins Einar Sæmundsen þjóðgarðsvörður tók á móti forsetahjónunum og sagði bæði frá þinghaldinu og jarðfræði Þingvalla umstangið vakti nokkra athygli ferðamanna eftir það bauð Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra forsetahjónunum til hádegisverðar í ráðherrabústaðnum á Þingvöllum forsetinn hélt af landi brott síðdegis á næsta áfangastað í Evrópuför sinni sem er Sviss malbik sem var notað til vegagerðar á Vesturlandsvegi getur orðið mjög hált í bleytu og

valdið slysum vegagerðin segir að málið sé ekki í forgangi við erum ekki vön því að vera vöruð við hálku á þessum árstíma sú er hins vegar raunin hér við tvö hringtorg á Vesturlandsvegi og ástæðan hún liggur í malbikinu á Vesturlandsveginum er malbik úr steinefnum frá Noregi sem við fluttum inn fyrir nokkrum árum

hefur reynst okkur frekar erfitt slípun á steinefnum það verður

eftir

hann segir að malbikið geti valdið því að fólk missi stjórn á ökutækjum sínum eins og kom

er að fara út úr hringtorginu og þá

og lagði það að velli og hún lýsti því keyra og skyndilega hafi bíllinn verið búinn að snúast þannig að hálkan getur verið svona svakalega lúmsk fyrir nokkrum árum varð svo mun alvarlegra slys þegar bifhjólamaður þegar hann féll af hjóli sínu við hringtorgið við í samtali við fréttastofu í dag sagðist hann handviss um að malbikinu hafi verið um að kenna síðan veit ég

að margir bílar hafa snarsnúist hundrað

og menn vita ekki hvað

vissir um að þetta er út af þessu malbiki það er alveg klárt mál Birkir segir að Vegagerðin sé hætt að nota þetta efni hringtorgin á Vesturlandsvegi verði hins vegar

ekki í haust við þurfum bara að forgangsraða þeim fjárheimildum sem við höfum og þetta lendir ekki þar því miður auðvitað þyrfti að skipta um malbik menn

að kyngja því þetta kostar peninga en

að mannslífin séu meira virði þrátt fyrir að ferðamönnum sem koma til Íslands hafi fækkað um tæpan fimmtung

sem koma umtalsvert lengri

neysla hvers og eins er meiri bæði í krónum og erlendri mynt

því að ferðamönnum munu einungis fjölga um tvö prósent á næsta ári þeim hefur fækkað um sautján prósent frá því í mars í þessari grunnsviðsmynd sem ég setti fram fyrir hönd deildarinnar þá erum við að spá því að

stöðvaðist fari frekar hægt af stað ferðamönnum

út fyrsta ársfjórðung næsta árs við sjáum þau merki í vetraráætlun Isavia framboð á flugsætum til landsins mun dragast saman um tuttugu prósent Arion banki gerir ráð fyrir að enn frekari tafir verði á auknu sætaframboði Icelandair vegna kyrrsetningar Max vélanna í leiðakerfi félagsins hefur breyst mjög mikið og það hefur orðið

farþegum

að gera ráð fyrir

haldi áfram á næsta ári þótt ferðamönnum fækki virðist vera sem þeir sem koma dvelji hér lengur og eyði meiri peningum en áður

okkur sé að takast að fá hingað betur borgandi ferðamenn sem geri það að verkum að tekjusamdráttur

á hvaða verðmæti greinin er að skapa hvaða verðmæti er hver og einn ferðamaður að skilja eftir sig því það er það sem hefur mest áhrif

efnahagsþróunina hagkerfið og vinnumarkaðinn auðvitað sérstaklega það kæmi dýfa hún myndi síðan hægt og rólega leiðrétta sig tækifærið til framtíðar í íslenskri ferðaþjónustu er að á þessum tveimur til fimm prósenta stöðuga vexti sem

það styttist í að hægt verði að taka til eftir smíði

tólf árum eftir að það var tekið í notkun í þessum mánuði verður stór hluti af því sem eftir er af sérstöku

fluttur í burtu yfir á Reyðarfirði gnæfir

á Haga þar hefur enginn búið síðan byggingu álversins lauk

og enn er talsvert eftir af einingum íbúar á Reyðarfirði hafa lengi beðið eftir því að sjá þessa upphaflega rúmaði þorpið um tvö þúsund manns en hægar gekk að selja húsin en búist var við í vor voru þau tuttugu hús sem eftir eru auglýst til sölu

stórar hver með þrjátíu herbergjum og annarri aðstöðu ætli við séum ekki búin að selja eða semja um sölu á átta eignum eða húsum þarna á þessu það sem ég hef heyrt er bæði einnig er verið að nota þetta í sumarbústaði eða beitarhús eða eitthvað slíkt

eftir því að fá að kaupa stakar einingar úr

kaupi hana til æfinga og þá hafa borist tilboð í samkomuhúsið eitt af því sem hefur tafið hreinsun er dómsmál eftir að Fjarðaál rifti samningum við fyrirtækið

álverið hindraði brottflutning með

er strax farið að fjarlægja einhver einhver hús af svæðinu núna er verið að taka heilar lengjur þessa viku veit ég þannig að það verður bara gaman

og þá að veðri á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt þrír til tíu metrar á sekúndu skúrir um um landið sunnan og vestanvert en annars úrkomulítið hiti verður á bilinu fimm til fimmtán stig hlýjast á Suðausturlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir strax að loknum íþróttum heimsmeistarar Bandaríkjanna eru úr leik á h m í körfubolta í Kína eftir tap gegn Frakklandi Ástralía komst í undanúrslit í fyrsta sinn Már Gunnarsson vann sín fyrstu verðlaun á stórmóti þegar hann tók brons á h m fatlaðra í sundi og bikarúrslitaleikur karla í fótbolta er á laugardag víkingar verða hugsanlega án síns öflugasta varnarmanns veggjöld á stofnbrautum eiga að skila um sextíu milljörðum til samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu næstu fimmtán ár Sundabraut er ekki inni í myndinni hjá ríki og borg indversk vilja reisa gagnaver á Íslandi segir forseti Indlands viljayfirlýsing um aukna þjóðanna var undirrituð í morgun tvö slys hafa orðið í hringtorgum á Vesturlandsvegi í og við Mosfellsbæ sem talið er að megi rekja til

efna í malbikinu vegagerðin veit af vandamálinu en ætlar ekki að gera úrbætur á næstunni verktakar eru byrjaðir að fjarlægja það sem eftir er af þaulsetnum vinnubúðum á Reyðarfirði þær voru byggðar þegar álverið var reist stóðu tómar í tólf ár en hafa selst vel í sumar þessum fréttatíma er lokið við minnum á stefnuræðu forsætisráðherra sem verður í beinni útsendingu frá Alþingi strax að loknum íþróttum og veðri næstu fréttir

eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir